الأفضل الاحتفاظ باسمي الأول، لإن اسمي هو جزء من هويتي وتاريخي، والناس كلها تعرفني بنفس الاسم، ما نبيش نغير اسمي، اسمي يعجبني، واسمي في المصالح الحكومية كل عرفت من نفس الاسم، ومن صغري طالعة بنفس الاسم.